واللهي جوا الماي يعني ما اطيق اقلك انا سبع فد مرة ، بس يعني تقريبا بحدود الثيثين ثانية خمسي وثيثين ثانية ، لان فنسي ضعيف ما هذاك النفس العميق كلش، بحيث اطيق اصبر كثيغ جوا الماي ، لا لا كلش معتدل وضعيف ، يعني بهالحدود هاذي